أولًا يجب علينا النظر في بعض العوامل المهمة مثل التقنية والإبداع والتأثير العاطفي على مشاعر الناس والرسالة أو الفكرة اللي تعمل عشانها والتفرد، هل العمل مميز أو لا؟ والتوازن والجمال البشري، وفي النهاية قد يختلف التقديم بناء على الجو الشخصي والثقافة الفردية.